In nayivi ku´u nu ni jiniyo ja ntavi xee nto´ona este na ko´ola o sea na kastuo nuña nama ko´ona in yuu tuli, na kavana in xita, na kooña in yute i´ini, na ki´iña nu tajna na, saa na ntuva´aña, naula tute snaña maña nu ma kotoña maña ko na kastu´uyo nu na´ayo nu na in ja kantoro te na kooña in yute i´ini, in toli nuni yi´ii ja ka´a mayo nu ñuuyo.